Punna di suro a ammile ntere a la ku pile oto atauka motoro <hesitation> menurukku nakke ku pileang i a'motoro a ka injo punna a'lampai ki biasa na dikua ngaro-ngaroki na puna a'motoro ki lacciri to'ki isse allante na punna oto anre ki kulle lacci-lacciri apalagi punna injo biasa nu-nu la dilampai a kodi aknorang na punna a'norang kodi la di lalloi ammikiri i sopir a injo ka nakua panrak i bede' otoa apalagi punna oto budu'-budu' tala kulle bede allalo injo otoa, mingkaa anre kussengang i pole inni <hesitation> kabiasa todo injo sikali oto di ka parallui apalagi punna nu lere kalia injo arak ni lampai na si ta'ballang ki arak lampa anu oto pa di dongkoki supaya ballo i, na punna tang alloi todo injo hambang kalia injo alloa balloki injo ngotoa iya tala rasa allo ki lante ri tujuanga <hesitation> punna bosi i todo tala bata ki do tala bataki angkua la jija ki inni jadi ballo injo ngotoa Jari nakke tala ku isse inni nterea ku pile ka balo ngasek mingka inni kamanakang ku maing ri kutaknang angkua ka nu lohe anunna nu lohe oto na mingka sannging injo <hesitation> apa sanging injo to injo motoro'na na pake na ri kutaknang i angkua ngura senging a motoro kale jako nakua punna oto <hesitation> anre injo ku kulei mabok a nampa <hesitation> talia ji injo bede sangga injo alasanna nakua punna <hesitation> angngoto ki na lohe ki biasa na paka mabok ki punna rie uranga bede sipangngotoang tu sakbung <laughs> injo injo tu sakbunga nu-nu sakkulu-nu sakkulu a injo bede kulle ki na hengo rasanna <hesitation> injo-injo <laughs> kalia injoinjo kalia injo alasanna angkua ammirua a nakke na pakua injo anyakko-anyakko kalia a injo bede sa'bunga injo sakkulua injo ri ka'murunga inj-injo alasanna kamanakang ku na ngura to injo motoro ji na pile